Beh se se mangia tanto, tanto pe incomensâ se ingrascia, se vëgne obeixi, cominsa i problemi de circolaçion, de respiraçion, i doî perché o peiso o ne fa carregâ inte unna mainea errâ e gambe, e a scheña. Prinçipalmente creddo che un aumento de peiso o se tradue inte unna inte unna difficoltæ di movimenti primma de tutto e conseguentemente se sente do dô à livello de articolaçioin e de zontue. Dapeu gh'é de atr- di atri danni ciù meno evidenti che son i danni da circolaçion do sangue, ò i danni do m- de metabolismo o diabete, insomma beseugna stâ un pö attenti.